Ste brau, sté trancui-i, a ie pa gnün problema, l'aereo al e intrà ën mes a ün tempural e i deve ten-i tüte le coze dë sicürëssa alacià e pa gnüa a deu ausese ën cust mument fin che i surtuma da cust turbinìo dë nebbie e vent